أجمل زهرة شفتها كانت زهرة الأوركيد وكانت في حديقة الزهور، كان في هناك مهرجان سنوي كانت لونها مرة جميلة من البنفسجي الفاتح إلى الأبيض، تفاصيل دقيقة في طلتها، كانت الزهور هناك مرتبة بشكل مرة حلو ورائع، كل واحدة كانت لها شكل أجمل من الثانية.